Mehu dɛ hom atsena ase akyɛr na afei, hom aberɛ yie ntsi menye hͻn bopue na hɛn adzesua no, dza yerusua afa ndua ho no, yɛrokͻ abͻntsen na yɛakͻhwɛ ndua ahorow a yɛabobͻ do yi bi dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ͻbͻboa, na yɛdze hɛn adwen edzi adzesua n'ekyir. Na afei, yehu dua bi a, yeetum yɛaakyerɛ dɛ dɛm dua yi na wͻfrɛ no, iyi na wͻfrɛ no na ͻaboa. Nna dza yesua wͻ adzesuadan mu no aka hɛn tsir mu. Ntsi hom mma yɛnkͻ..